Cuand l'ai ël temp liber pasu cuat u sinc ure al di specialment ën l'ort u a fe bosch, a taié le piante, a pué opüra anche mach andé a spas ën muntagna. Ën la zman-a a volte a sun 'na vinten-a d'ure